أفضل أن آكل في الصباح فول <hesitation> عصير <hesitation> جبن <hesitation> زيت زيتون <hesitation> مخلل كل هذه الاشياء بحبها في الفطور، <hesitation> أهوة <hesitation> لبن، كل هذه الاشياء كل كل هذه الاشياء.